Tena tsy mahay mandrandrana ahy fa maniry ny mba ahay andrandrana, isaky ny irandrana aho ah de tsy maintsy mitady olona any ivelany foana na mitady any mamanay hoe mba randrano ny voloko, <hesitation> eo amin'ny indraipa isana-iasan-kerinandro eo ngamba aho no mirandrana raha be indrindra.